Miala tsigny izy koà handre fitenegnana fô <hesitation> koragna amiagna zegny ke mahasolanga fô ny tegny tsy amiana mamahajoky ke, tsy zokiny fô zandriny fô niany ty mbô nahazo fitenegnana de magnano azafady aminandre fô tsy mentsy hivôlagna imasonandreo jiaby aketo e, fô amin'ny raha fety niany ty raviravo antegna.